मिश्र में एक बहुत अनोखी परम्परा चली आ रही है। जाई मा होत है कि मिश्र में विवाहित महिलाएं अपनी शादी में लायी गई सभी संपत्ति को नियंत्रण का अधिकार रख सकत हय। मिश्र की सभ्यता में कई उपलब्धियाँ रही हैं। जैसे विकास कार्य, पिरामिड, मंदिर, पब्लिक बनाना। मिश्र में एक प्रणाली है। जाई का भुत प्रसिद्ध नये प्रस्तुत करे हति।